Yauwa dabasar mamakini gadau adai, gadau adai, jugəiya adai san kalar dar pampam yo akwa gadu aka jigəl lni san sir ntaku yarda kati sir thaku akwa kibaku sir ntaku ani thima dar yo akwa ika ya gujigan adai ni san kwa yar kibaku gujigan jeji ika, ika nga kurari amma kirar diya retar nana retar yaryare antu vua pur gijigan numur kibakur mur murda kati gijigan jada fa kulfu kwa kyaha madisu kur ad puaba ka kultu ma sil sumurni ma adiwa jinga, ga kurni apa kwai yo su dam dulai chuwa kuwa, akwa sur naku sunam dakwai tiga wultini daakwai tiga mamakir ni to kimei kimal san adai